Emi anndi no ɗum haɓbirta ɓoggol daande, gam emi naftira ngol sosey, emi naftira suit sosey, yimɓeeji leydi am kam maa e naftira ɗum sosey, babal kuugal am, pelle kuugal am, yimɓeeji e naftira sut sosey boo eɓe ngaɗa ɓoggi daande ɗi ɗum wuyata, ɗi ɗum noddirta nektay haɓoode daande.